أقدر أسرد لك عشرة أرقام عشوائية بين صفر ومئة، خليني أقول ثلاثة وعشرون، سبعة الأرقام هذه ممكن تستخدم في أشياء كثيرة.